ආගමකින් තොරව සදාචාර සම්පන්න ජීවිතයක් ගෙවන්න පුලුවන්ද කියල හිතුවොත් එහෙම <hesitation> ඇත්තටම මං හිතනවා <hesitation> ඒක <hesitation> කරන්න <hesitation> පුළුවන්කමකුත් තියෙනව කියල. ඒත් පෞද්ගලිකව ගත්තොත් මම හිතනවා <hesitation> ආගමක් <hesitation> මනුෂ්‍යයෙකුට තියෙන්න ඕනේ කියල. ඒකට හේතුව තමයි <hesitation> අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ ඉන්න සමාජයේ <hesitation> නපුරු ක්‍රියා <hesitation> එහෙමත් නැත්නම් <hesitation> වැරදි දේවල් වලට මිනිස්සු විදිහට පෙළඹෙන්න තියෙන <hesitation> ඉඩ කඩ වැඩියිනේ. එතකොට අපිට ආගමක් එක්ක <hesitation> අපි නිතරම <hesitation> සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා නම් <hesitation> නැත්තම් ආගමානුකූලව අපගේ ජීවිතේ හැමදාම ගෙවන කෙනෙක් නම් <hesitation> අපිට ගොඩක් විට ඒ වරදකට වැටෙන්න යද්දී <hesitation> ඒකේ අපේ හෘද සාක්ෂියෙන්ම ඒ <hesitation> බලපෑම එනවා <hesitation> ඒ වැඩේ වැරදියි <hesitation> ඒක කරන්න එපා කියන හැඟීම. ඒත් අපි <hesitation> ආගමක් නැතුව අපි හිතමු ඒ හික්මීම තියෙන <hesitation> ඒ යහපත් ගතිගුණ දියුණු කරපු <hesitation> කෙනෙක් නම් <hesitation> මනස දියුණු කරපු කෙනෙක් නම් <hesitation> ඒ කෙනෙකුට <hesitation> පුළුවන්කම තියෙන්න පුළුවන් සදාචාරසම්පන්න ජීවිතයක් ගෙවන්න. ඒත් මං හිතනවා ඒ මනස දියුණු කිරීමත් <hesitation> ඒ <hesitation> නපුර ගැන අවබෝධය කියන එකත් මිනිස්සුන්ට <hesitation> ගොඩක් දුරට එන්නේ ඇත්තටම ආගමක් තුළින් කියලා. ඒකට එකිනෙකාගේ විවිධ මත තියෙන්න පුළුවන්. <hesitation>